Prima dë tüt a i va a i va ël butun adatto për la tua camiza e pöi niente, ël fil e l'agücia anche li deve cerché ël material giüst e niente a s'cüs fazent pasé prima ël fil ën paira dë volte e pöi t'infile ël butun ëndrinta a l'agücia e pöi pian pianot tire fora dal butun e faze pasé ël fil e pöi t'ie faze ël grup final da suta, da l'interno, nen da l'esterno